Ma tuud ei tiiäki, kuis taa õhku külmäs tege, agaq ma tiiä, et <hesitation> õhu tä tege külmäs ja sis tä puhus tuu tarrõ. Ja tarrõ tulõgi külm õhk.